zaha indraiky isan-taogno zah mande amy dokotera mande mitsabo nify fa izy kôfa marary tampoka nify anah zah mande fô de adin'ny raiky ake fô laniky za ajagny edy e.